Da usgaha gatgahha vaka kino vak yuwe naha ine da gatgaho vakina da yuwe vak shinkafe yane, ka tuhgaho shinkafe bidigha da ndaɗ masanbe da manaline ka usa usaha dafsaline to ka usa usa hha da, usgahho mangine naha tsho thab shushukambe ka usa usahha da nga binbiyo ka ndɗa kitkitakw hine ka ndɗa ndɗa hha za davaha da ndaɗgaho manala digite utsgahho ɓohha da witho bidigha, ka ɓado ɓa da witho ka ɗaga dagahha da ɗaggaha kino. To arhanafha am buho buha ngarwa mbaladuka miho da arahanafho ka danaha ka usa usa ha ka dagnaha da ɓado ɓahha da kura naf ha tasa miche ka da sarfasarfa ka tgatga niho ka gum gaho ka mana line ka sarfa sarfa ha za duvo tsa check-checke ngaba luji bi da sarfa ga ha kino ka kuranaf ha ka tga tga hha. Dingo ha yuwa tkaro da kubuffine ka huɗga huɗa ha shimkaffine, da ngig haya ambe ka va ɗa vaɗa hho da ngabi biyo, ka ɗiya ɗiyaha an sheka ka huɗga ho ka ɗiya ɗiya ha in sheka da talin tama. To ka toga dala tsgaha ka zara gat gaha tsitse walaha checkurema wuɗahe da gat gaha ka tgatga, ka ɗiyat he ha ka zara ta farantiye zuwitar tatha tsak check check ma shinkafma an hwalda hayu ai, da kaffe ngig shewa da tuhus tuhus nivud kaf ka zaara kina ka fa tsiya ka dagno shinkafa no walda hayude mana vakanda ai, to data line ka tsgadala tsgude ka zaro zuwi tare ka dugo itare tsitsa da makarata tsa wuɗahe tsa viya viya viyu da makaranta glak tsa check-check ai a thinna ngabuda viya viya bi, an dgala zara zara da sigatare hwath gitar haya shinkafe ka dgalitare da ngiga ya lukur kino vakando tsa man ɓarna itare to thinna ahbitara man ɓarna biyo zi ya belengo, ahbilara mana ɓarna bi thinna biyo to nah tsa dgalaud da nah naho. Dalud da naha naha kina an guha man ɓarna tar sosai tsa shinkafine tsa hiyya tsan dga litare da manamana. To wek thinna kam ah bitar mana dga la da mana mana biyo, sai dgalude nah tra nuhude kathhaha tama yauwa ayya ni dala niha tamma ka thha thha tama ka hwaya tare an sugo itan zi bdengwa ya lukuere dahan itar tsa sugo itar da man ɓarna wek thinn kam ga itar sugo bi an tuhu ɗo glak tsa tuhuɗ yan to wek thinna ngaba ahbude nahatra naha bi ahbude hwaya da thalitar ahbitar thinna bi, glak check-check yane to thinna ma tsam burta bzala ko thinna yana man gud dayana ude bazala ka thinno yan lava thinna tsabud bi tsa bud lava thinna leng leng leng bi, tsa glak tsuda tuhuɓa kino ziɗa usa usgahha dayan usgahha dayan usgahha dayana galak tsa wit ha amma thinno tsa wara a kwithrude kada naha uda tsho tsho ma an vana bi, halak men mena an waye niva au ndar hara ndan kure ndikzikenude yan lava thinna. Amma thinna kam ngaba digid lengleng ngada dgada tuhuɓa bi, tuhuɓa thinno ahba zdavanda bi an ɓafitare atha a tubuɓa thinna ya tsitsando ya wane da hanitare kino aina danah vine da lafiya ude utsalo kwargud lava wayo ndar kure nivud ka yahanda vano yahaya da dhada da yarwa yahaya in guze yahaya in kaduna ndiken nuvud kwit hare, to uɗa da kwarud ka inaka lava dahmar zarah mare halak haquri da manakanda dinaka lavo hakuri da warud, inaka lava hakuri da warude a duniya kam bazala ka thimna ahbi n lava ka check-check biyo a bazala thinma tsa usuda witho ah ba us us bi ah ba uɗah bi, ah ba uɗah bi shuwala da gata gaya uso ngaba vak vaka bi to giɗgaha with nguɗe da bahhan bi, to uɗa dama nud yah mar kina halak haquri bah de manud thinna haquni rayu wa manu thinna ni gomnati kina man kokari harsane to ka mana mana ud haquri na mana thiuna tsa glak check-check zɓɓa giɗa an mho wallahi zdda gida dalaho kino saha tagiha kaff. Taglheha kaff zi zaro zuwitare ka dgaltare tsa thima ya ziha kino an ziwa ziwa ya thano ya waho ya hweck dalan tsa ziwa ziwaha witha to tli kina thah yane ahba yan ba thinna biyo za glak check check na tsa kwara ko to thinna ma ahba vake da dagna bi uɗda utsdalaha masa ustgaho ɓada la ha ka waho ba tar he ho ya yuwe ka haɓɓa habbi tare, tsa vigaha a tuwa ha kina ka dgalaha da kasuk wa dina da naha laɓɓa sukduho ko viga hho mangha layya dine ya tuwahah thi nna amma yane to thinna ka gudgud ka da giɗa ma wahala tskanda yah mare haquri da mana kanda yah mare ngaba lava biya haquri da manakan da to yan zarah mare manga mara kanda haquri dahan kane zaɗa ina zaɗ bin biyo an allah ya yarda da sugo <hesitation> gida lafiya ka sgama dage da kwarad. Dage da kwarude da sgaho to yan <hesitation> babaro kino galak tsa tuhubi tare tsa tga tgitare ɗala dehura, ya labatso ya tavo ya waraure ya ɗal nglo yan daga dalanda ngla ɗalandama dag dala ngla, yan ɗaland za yan dehuva zai ya hwiza dahan yahand tsa tga tga ya tsi tsanda glak check check, to thah thinna ahba thinna biyo kanda hinna ma tsaba kanda tsitsa tgatga bi tsabakanda bi to galak check checke un dalaha da guha badoha <hesitation> maso batar heha ka waho glak check-checke wek thinna kino war naha dgala da mate ra ahba thinna bi ai glak tsa check checke tsitsa amtsa da warude ka tuhvud, ka tuh vand to thinna thab hud tuh vaha thinna kando davaho men mena amtso ga dad sare nivude to ka dgalada tu vah da amtsga dadsar. To kada dugo da fitsa hqarde ka da dugo wi da vaha da tugin dad sare mangine bidigud da man sadako bidya ga da dagɓa to yan ka yare mar ai yan lavanda ai, yan bah lavanda, to thinna ahbad mana yan biyo way ka dagna yan avud da manamana biyo nivude, ud kino tugud shikaff na kwara ha utsgude tgude ɗaggude ka bidigud da sarfa sarfa bidigud ka barabuka da ngig injiye ɓoho da nagabaluji biyo kisarfa sarfa dva kanda fka ka sarfa sarfa ha dvo da gumgaho bidigha da ɗingo dinga yuwe takro da dingoho, kubffine to ka huɓahuɓa ha da huɓgaho ka ɗiɗiya sheka da ngaba hayambi da ngig haya kino, to ka vaɗa vaɗa ha za dva ndan bidigha da huɗa huɗa tsa ngig kwa ta ai, an kla za kwa karda dakal gaho ka tsuɓa tsuɓa ha za kwata ka tsuɓa tsuɓa ho sawala hayanbe bidig ha da tgatga.